आदिवासी में गाई न बुखडी, गावडी न बुखडी, अपना मालिक का जे <hesitation> वारो प्रेम भाव राखे, न मालिक नी आवाज न गौंद वल्किले। आसपास आवे, न गाई न बुखडी धड़ाई न रोगडाई, गुमे फिरे, न अपना मालिक न गौरने मंदसे न हाते न खाणो खाणो तेरे न वारो लागे। थोड़ा सुरक्षे में हसुत करे, न हलकी आवाज ते त्रिंग आईडि आईडिन मिया मिया करे, बुखडा न गावडी दोनों ते प्यार वारो रोहे। अपना मालिक का जे चाटे भी न प्यार करे, शांती थी रोहे न मेशुश करे वारो, असरो गावडी न बुखडी न प्यार अपना मालिक ती, गौरने मानुस ती।